Munyonyi wayi akanza eribika sente esyerisikolesya embere neryu ekyokubanza ekyananga mubwira asondeye ebibahu, akolemu akabox, athobolhe hakuna, akianemutheka he sente niku ahu amanza obuyambi bwesente sangakkyama kwakihamu pa. Kitsuka ikathulha ninasikolesya embere. Emibere yakabiri yiri yithi, inasorokya esente inatsuka mwekyi, inatsuka mweyiringa business, neryu niku anaminya athi akiakathekamu esyamaghoba inanimubika. Kusangwa hu ama inanimubika ndeke embere sikakanya esyase amabya imwatheka mwamuthwalu abiri akiha mwa muthwalu athanu ekyikakanganaya kyithi akia namaghoba mwa mithwalu asathu. Emibere yakasathu yiriyithi asondaye omundu ayakamukyu ayakamukyungulira omwanya omwa bithongole ebikabika esente neryu niku inaminyathi amathuma esiri ngangumithanu munabwire nananganathuma omwakyithongole ekyu ahabakabika sente inasibika nikobuthuku bwamahika isyakanya nasyasikolesya embere